Fomba ifandraisan'ny samy vorona dia amin'ny f-fifampizarana sakafo ,ohatra zao ah ny vo-renim-borona sy ny zana-borona de iny reniny iny no mitady sakafo hoan'ilay zanany ah de fahanany amin'iny ilay zanany ah de rehefa mia lehibe ilay zanany de mahay mifandray amin'azy ôtômatika.